سویڈن کا ویڈر فل مست اور الگ اسٹائل میں ہے۔ ونٹر دسمبر سے فروری تک فل ٹھنڈا اور برف ہوتا، اور جاکٹاں، گلوز، بوٹس ریڈی رکھنا پڑتا۔ کبھی نورتھن ایریا میں لائٹ کافی کم رہتی، اک دم ڈارک اور چلی وائب ہے۔ سممر جون سے اگست تک شورٹ اور مائل ہوتا، اور اک دم بیوٹیفل سن لائٹ اور گرینری کا سین۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور ٹریول کے لیے پرفیکٹ ایریا ہے۔ آرکٹک سرکل کے پاس میں نورتھن سویڈن میں برف باری ہوتی اور سممر میں سپیشلی مڈنائٹ سن کا سین اک دم مائنڈ بلوئنگ رہتا۔ سدرن سویڈن میں تھوڑا ماڈریٹ رہتا، رین فال ماڈریٹ ہوتا۔ اوور آل کلائمیٹ کا امپیکٹ اپنے روز مرہ زندگی پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا۔ اور سویڈن کا ویڈر فل سینک ہے، اور اس کے ساتھ سنو آتا ایڈونچر زیادہ رہتا، اور جو برف رہتی وہ بہت زیادہ تھنڈی رہتی۔